Bueno ja ka'anyo jin yaátu ja espejo ka'anyo jɨn chi tuám inka siwi pero yuan espejo nteéyo chi yuan nteyo in ta'u ntasa nu kunɨ'ó nteéyo nuúyo cuerpu- yo pero yuan ni kuú a funcion espejú tua inka xi ku sa'ayo in señal nu in nayɨú kuan jiká xaán te depende ntasa kaá ndikantɨ te kuú sa'ayo in señal jin espejo yuan ni ku in funcion a katiún espejo jina'a.